Ajáán rígá mbaꞌja inii rí condimentó rí miŋa̱ xtílá por ejempló mi̱tsíí jma̱a xtílá ja rá, makhuáá náa̱ kalduu̱ xtilá. Ngaa̱ xúꞌkhui̱ má rí silátrú mangaa rigá mangaa. Xúkhu̱ mitha̱ni̱ méjáánꞌ babrbakoá, nakayóó iná xdúdiin, nakayóó laurel, nakayóó mágá, nakayóó áxú, nakayóó i̱ꞌwáꞌ kósá rí ndathaŋuu náa̱ xuwiꞌ mi̱ꞌtsu, nga̱a ma̱goo rígá mangaa rí kominó, clabó, pimientá, rígá awáꞌ, rígá ríí iná rí najmaꞌxu̱ gii̱ rí xuajin rigi̱. Rígá míŋa̱ míŋu̱u̱ xtílá, míŋu̱u̱ tsu̱tuunꞌ najmaxu̱ꞌ para náa̱ komidá rí naphú ikháa̱nꞌxu̱ꞌ. Ngaa̱ xúꞌkhui̱ má rí duun mangaa, mbaꞌja inii má duun kuádáá, kuádáá duun rí jidu chákaꞌ rá, duun du nújndu itháañn xú rí najma̱a̱ míŋuíí, nu̱dú má rí duun xkuiyá mangaa rá tsú flaquituu̱n rá, najmii̱ má mangaa. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má mangaa rí duun wajiyú ithaa̱n xúꞌ, naxná má mangaa xuajñaꞌxu̱ꞌ narigá má gii̱ múrí mi̱tha̱du rá, naxná má mangaa ríꞌkhui̱i̱ duun rímirími- rí- minújndú duun ra̱mbu̱ naxná má mangaa rígíꞌ mithadu náa̱ xuajñaꞌxu̱ꞌ, rí ríꞌkhui̱ xoi rí duun.